Disa peshq uzonj dritën dhe ngjyrat për të komunikuar, veçanërisht në mjedise detare të thella ku të tjera forma të komunikimit janë më pak efektive. Ktò sinjale vizuale mund të shërbejnë për të bine qasen partnerë ose për të larguar grabitqarët.